Raha magnana hôtely ndraika zaho hôtely le fa mandray le vita ataoko de ôtra hoe mivarotra sambôsa zaho le efa vita mivarotra nema an <hesitation> sandwich a, pizza a <hesitation> <hesitation> hamburger, de mofogasy, makasôka, mofobôla an. <hesitation>